Tɔɔ yaà ɗòlònɛ̀ŋ jawa huŋ wo nyìmààŋ kɛ̀ɛ̀nɔɔŋ, mùŋ dene tɔɔɛ̀ maiŋ hiɛŋ e pɛɛ nɔŋ tɔɔ bɔwɔ mùŋ dìkèiŋ, saaìŋ kɔɔ kuuŋ wò gbuwà, dùum mɔ̀ɛ̀ kuwo wò hnàŋ nɔŋ kuuŋ wò gbuwà. Tɔɔ yaà wa d̀olònɛ̀ŋ wo nyìmààŋ kɛ̀ɛ̀nɛɔŋ, wo fè mààŋ suùŋ, wo tɔɔ nyimààŋ kɛ̀ɛ̀nɛɔŋ. Dùùm mɔɛ ɓɛ̀iŋ wò gbuwà lɛ sɔɔ̀ woo ka. Tɔɔ yaà ɗolònɛ̀ŋ wo nyìmààŋ kɛ̀ɛ̀nɛuŋ wo nyimààŋ ɓòò nàŋ kùwaùŋ, wo yaȧ nɔŋ jawaì wò yɛmɛ̀ nɛ̀ŋjeɛ̀ woiŋ jè.